Έννα ελαλούσα τα καττούθκια μου. Με διαφοράν. Παρ' όλον που εν' έξω που το σπίτιν, εν' μέρος του σπιθκιού.

Δόξα τον Θεόν, εν εξαναέζησα πόλεμον, έζησεν ο παππούς μου, αλλά εν του αρέσκει να μιλά για τον πόλεμον.

Ε, που μ' είχαν πάρει, οι γονιοί μου πρώτην φοράν με τον αρφόν μου ταξίδιν, στην Ελλάδαν. Είχα περάσει πάρα πολλά ωραία.

Ε, οι πολλές οι τηανιές, τα φαστ φουντ, τα λεικσ̆ιά τζ̆αι οι σ̆οκολάτες, πάντα με μέτρον.

Εντάξει, έσ̆ει λλίον τζ̆αιρόν να πάω σινεμά, αλλά που 'μουν πιο μιτσ̆ής τζ̆αι επάαιννα άρεσκεν μου πολλά. Πιστεύκω ότι τωρά τα εισιτήρια όμως εν' λλίον πολλά ακριβά, τζ̆αι μπόρεις πάρα πολλά εύκολα να δεις την ταινίαν μούχτιν, σπίτιν σου, που έννεν' το ίδιον, αλλά εν' μούχτιν.

Ε, που το ράδιον φαντάζουμαι τζ̆αι που τες εφημερίδες, τζ̆αι που το να μιλά ο ένας στον άλλον.

Οι κατσαρίδες. Εν προσφέρουν τίποτε, εν' νεκατσ̆ιαστικές τζ̆αι για κάποιον λόγον μπορούν να επιζήσουν ατομικήν βόμβαν.

Έθθα λαλούσα απαραίτητα ότι εν' εύκολον, αλλά, άμαν κάποιος εν' διαθετιμένος να το κάμει, μπορεί, μπόρει να τα καταφέρει.

Επηαίνναμεν, έκαμνεν έναν σχολείον κοντά που σπίτιν μου movie night τάχα, τζ̆αι επουλούσασιν λειξ̆ιά τζ̆αι εμπόρες να πάεις να κάτσεις τζ̆αι να δεις την ταινίαν, τζ̆αι τα λεφτά επηαίννασιν για άπορες οικογένειες, που ήταν πολλά ωραία.

Εκάθετουν η μάνα μου τζ̆ι υπολόγιζεν τα πά' στην κόλλαν. Τάχα... ξέρω 'γω, ψουμνίσματα... ιδιαίτερα... ένα σέρβις τ' αυτοκίνητον... ήθελεν να σαστεί τίποτε μες στο σπίτιν... τούτα.